Wonn tanen berre manyath akhan dargheni dhib yedheni yaani Mal berre bisan manyaa baharia wonn akanathan hithabethin wonn akha ijolea faaan irtathee bisani dhakethi ñaam ghughurdhanen dhakhetni ishin bisan rijemtii hin lalaftthii dhub ammo bisarrr akha cholee bisan rijemthi ishin cholumth ishian Lilah bisan rijemtii dhub wonn than cholea thaanafiii inaman ghudha fedhaa malsun